Fomba anamboarana sakafo tsy misy hena nefa voalanjalanja sady misy izay ilaina ara-tsakafo rehetra de <hesitation> fampiasana <hesitation> legioma maro isan-karazany aloa, ary raha azo atao de atao samy hafa ny lokony de tsy averimberina isan'andro akory fa ovaina isan'andro ihany koa, de tsy legioma fotsiny fa ampinao voamaina toy ny tsaramaso ary ampiarahanao amin'ny sakafo azo avy amin'ny ronono.